Na no wall nia wall no nis yin ka de alcohol e nad biana no ni le tuxi wenlo oxne yo lase to diikaꞌ na lei nika bien da ne le runkan lle tanto bi nimbro he tanto tube ka no blle rate ka gunkan ka lox biana diikaꞌ runkan ka ler biana ka bi dulas na kachurbia tub rinnaꞌ eno rrabio na elo rene ex dan nolada aile dina lliiten kab dina rano tu kano bllichina dina xkwano dan a lei biana diikaꞌ runkan xete lei nida churtion ladiri a lo re rgunkan bllin leer bekan bla nexle tir walo chawwan guntu rruba ditu duchin xinlachi towa ne urgugan rulala xiwale xinla kas ruchn rodka kamseite le tux ka wenro chesenle kam xele xinla nale kara kol lo mate kara ber wa la leini xin lata tina no xinladika llurxla nis yin lalun di wen roz